Oyi ro oma dɛmu han ma baro bɛ na wɛna a bawe vɛni wɛ sinyan a bawe vɛni wɛ sine mu jamu mi na wɛna ami wɛ wawɛ sin <hesitation> han jamu twa oyi vɛ diya mu han mami baro <hesitation> tomu he dɛ tomu zan oro muda ma bonu mu besosi yɛrɛ ba huwa mi bera toba i buwan wɛ toba tuwa wɛ a se wɛ a hɛ ba za jire mu a benɛ mubɛ co su'ani wo mu bɛ'a benɛ a se